أنا انسان أحب النظام والترتيب من جدي في الليل عندي منهج شبه ثابت, أولا أروح أغسل أسناني, أبدل البس ثياب النوم الخفيفة, احط شي من ريحة الفواكه المنعشة لتحسين المزاج, واشرب كوب من الحليب, أغسل بوزي بعدها, وأروح الى الحمام قبل النوم علشان اقضي حاجتي وأتوضاء قبل لا أنام أحط التلفون على الشاحن وأضبط المنبه, وأرتب ملابسي للعمل وأتاكد أنه الاهل نامو, وقبل ما أنام مباشرة أقرء سورة قرأنية وأدعية وبعدها أنام, طبعا هذا بشكل شبه دائم ولكن في بعض الأحيان الظروف تتغير بعض الشيء.